Leibä um musta leibä, valgõt leibä, kuiki meil üteldäs valgõ leevä kotsilõ iks sai hoobis. A noq maigu poolõst must leib um hariligult hapu ja valgõ hariligult olõ-õiq. Kuiki um olõmah ka hapnõtainapäts, nigu saia.